Дар ҷаҳоне, ки зеҳни сунъӣ аз ақли инсон пеш гузаштааст, тағйироти куллӣ дар зиндагӣ ва корҳо рух медиҳад. Дастгоҳҳо метавонанд вазифаҳои мураккабро босуръат ва дақиқ иҷро кунанд, ки ин барои пешрафти илму техника ва беҳбудии ҳаёт фоидаовар аст. Аммо одамон маҷбур мешаванд, ки қобилиятҳои нави худро таҳким бахшанд, мисли эҷодкорӣ, ҳамкорӣ ва таҳаммулпазирӣ.